<hesitation> Raha isan'ny biby nagnanako tamin'ny leko zegny zany longany an de akeokeo amin'ny <hesitation> fito akeo, a nagnana zay a <hesitation> akoho roy an, de nagnana koa zay kivà raika, de nagnana koa zay an drakidraky telo, de <hesitation> gisa roy.